Ikor remare etoto jo nor oyina onan ji, iva bhahifumeto hene iya fon, iva etoma inyi awunawune hesare etoma ovo onyi ovonyi fon a'bo onyi fon a'fon a'bo. Orani mona mma bhada bharo, ikoremare etoto or rehon etoto ohor redam retar hene asen sonor oyina onyi mene orani mona ovai gwo bhobhibhobhe bha ohor a rehon ase mmara rerera ekpere rehon ekpere rese nuyah eto virio sabho bhi bho bhe joja ofaro iku nta bhanor bhara ji habha honor ozara nta gwo onara bhanor ntopeb onyi rehon aso san harenabhere rehon aso sa hara rezumazum asi sabhobhi bhobhe jo ja otaro ina bhanor bhayina bhupo, bhayina rajunor, ikor remare asasa, jagwo ana arobe ina usa agwo oyina bhupo[stammering] hoviareviare orani mona mmo bhana nta. onor oyina ikor etoto ikor remare etoto ja onor oyina ina usa agwe oyina hene, oyina bhupo bheven bara araja bhehub bhehubhahub usa agwe sabhebare obhazi so nanbe bhe hire bhewa bhusa agwe mma bhayina henendeme a'bhupo ara hizase ara ra rum. Ava bhayi bemene rema asen sa henabhe onor otun oro ojo baba rehubhere hene mma hepa ehobhe bhanor bere bhusa gwere ozen bhi koremare etoto ja onor gwere ona mona ani mmokubho ovonyi bhanor bere gwene ora nta onor gwo yina ikore mare etoto hene se obhoa ofi bha hifam a' remeadon ase bhusa agwe ete orom anum unsa oro dat ovai a'gwen gwo kpabhakpab ohorozuma hene usa. Inai san ovai gwedam henehevai ava bhanyio, sa bhava hene bhanyi onor gwa edam hene kasen kasen ozara hene se damne osa bheven usa bhebe bhezumo, onan hevai sa heku onyi onor gwa bhoven bhekubho ohoro bumor ikpoho aji ore hene onem fon a'be bhayina bhupo aroja otaoror onyi fon abe ikpoho adon unwe hote bhidaidali onan be bha yina don unwe ote si daidamanio. Ora nta ovai etoto gwa be ara bhayina orona onyi fon. Onor agwen gwo nabhere ose bhahijani bhoven a'etoto mmoye febho san oda okpofebho sohumo fe oji bhame usa ojia ona onyi fon a'be. Ozama ara kpam kpam a do ekumne ba ado kpam kpam mabhata hene bhibo afon a'do babha ku bha hijani akubhayina babhayen nta ano bo bo dam be hene bjo aka bhana bhanyi bhasoma bhasome a'be kpamkpam eyina ba dor ba ka bhana isor aka bhatan bhayi adaanor bora do onang hovoi ozemma nta gwa fon a'do bọ kubha hijani bha kaabho mabhayian bhaka be bhidahida bhanan dor eyina bhupo ven ara bhududu fa do era [stammering] do bhibo aja bhupa bur bhanta gwa fon a'dor bhanabhere bhase bhahijani ara bhaye ani bha humo bhaija ava bha kar dor bhidaida eva eyina.